Nomor :a 'da-dih-a 'kejuice, :or-: no, nomor an no-dih :mai'or, an kpa <hesitation> or 'de machine worn, gran-a machine, gran-a machine, gran-a machine, :yee' on 'duo-or, :yee' or :ya 'de 'kolo+ :klaba+ :en 'beh-a, yee' 'de :wor on po :mai'or-a ni :yee' on kan-or worn 'i, :yee' :mor eh no 'we 'sororn' <hesitation> :yee' on po-eh 'de deh 'di, :yee' on no 'kejuice, :yee' on no-', :yee' :mor on no-' on :gweh 'i, <hesitation> mo-: an ya 'de a 'na, :mor machine gweh or 'i :yee' on :ya-or 'de a 'na-or-'. :yee' 'kejuice on :nmor-' 'yi, :mor :on ya-or 'de :mor :on 'ble typhus 'i, :mor :on 'ble malaria 'i, :yee' :mor :on mu 'de 'kwla :yee' :on :za 'de tu-a 'kon+, :mor :on :ya 'de tu-a 'kon+, :yee' :on pobo 'o en bo-dih :on chehn-dih dih 'gbo, 'gbo :on po-ih 'de :zolo-eh 'di :yee' :on po 'de kejuice, :mor :on 'na-or, malaria-a klehkpeh or :ne-a on, or mu, or :gweh mon-' dih. Jorwor: <hesitation> :mor :on ta-a 'kejuice-a 'plo :due-a' 'na-' :yee' an 'na-uh <hesitation> an :dhiei' 'de :on ku zorn, :mor or :ne 'plo :on ta-or-a na-' :yee' or mu :on nyomor dih :gweh. Jorwor: :mor eh 'dhu or 'bleh 'bleh :due' :on ta-or 'na, tu :eh :korn tu+ me-: :ne 'de 'kwla, an 'da-dih-a root, me-: :an mu :an chehn :an po 'de 'kejuice bo :mor :on 'na-ih :an 'ye-a :yee' malaria-a or :gweh mor-: dih. Jorwor: :mor :an mu-ih na, :yee' 'na-ih zorn bo :mla 'i six-a ti, zorn bo five-a ti, jorwor eh :se :on 'ye-or 'na :on 'ye gwlor 'dleh or 'ye :on no :on 'ye 'kpa-gwie:+ bo-dih 'pehn eh :se-eh :mor. Jorwor: :an no-eh or 'ye deh an 'da-dih-a :malaria, 'kwi-a 'da-dih-a :malaria, 'blu, :a :mor :a 'bli-nyor+ :a 'da-dih-eh 'blu. Or <hesitation> 'ye :on 'blu-' :za. Deh 'kwi-a 'da-a <hesitation> 'blu-a 'puu :no, or 'ye-uh on :za. :mor :on po 'de tu+ 'kon+, :mor :on ta-ih na, :yee' en-' klehkpeh en clean 'de :on ku-', :eh-: :korn dhih 'on :kma or dhih. Jorwor: 'kwi-a nomor an no-a, or no nomor on no-or nyor-a 'na-or, but or <hesitation> se correct, jorwor: :mor :on no 'kejuice :mor ta-uh-a na, :yee' :an yau-a klehkpeh on 'pebeh-dih, eh-: :korn dhih <hesitation> 'kejuice :korn 'on 'ton. '